ମୁଝେ ପ୍ରତ୍ତି ସବ୍ଟା ହରେ <hesitation> ମଧ୍ଯାନେ ତା ରେ ରେଷ୍ଟ୍ରାନ କୋ ଖାଈବା କୋ ଜାଏଂ। ମୁରେ ପସଂଦୀତା ରେଷ୍ଟ୍ରାନ ହୈ ଉଚୀ କହିନୂର ନେ ଇସ୍ଟୁନାନ। <hesitation> ମୁରେ ପସଂଦୀତାର ଖାଈବା ହୈ ଉଚୀ ଚିକନ ବ୍ରିଯାନୀ।